Jadi kalapa ini banya skali dia pe dia pe kegunaan dalam makanang misalnya tong bekeng sayor itu juga <hesitation> dari kelapa dia pe santang torang ambil turus <hesitation> bisa juga <hesitation> kalu tarada siode itu biasanya cuma ambil kelapa dia pe santang itu campur air taruh garam sadiki deng sudah kalu langsung campur di-di batatas di <hesitation> kasbi selain itu juga <hesitation> bisa juga buat <hesitation> santang misalnya di ikang turus di ini apa lagi di daging turus santang <hesitation> turus kalapa juga dia pe kegunaan itu khususnya dia pe santang itu tu misalnya bekeng roti turus <hesitation> macam macam dia pe pokonya kelapa ini hampir semua di masakan itu torang pake kalu di sana itu nah selain dia pe kegunaan di makanang makanang itu tong bekeng minya kelapa nah trus kalu di minya kelapa ini itu torang torang bilang dia pe dia pe dia pe sisa sisa yang dia pe sisa sisa itu kalu torang di daerah bilang itu dia pe dia pe tai jadi dia pe tai itu kadang bisa bekeng sambal trus. <hesitation> Selain itu kalapa juga dia dia pe salah satu kegunaan yang paling-paling tinggi itu-itu bisa diperjualbelikan yah dia-dia pe proses kalu di situ soal <hesitation> jual beli itu misal torang bilang buat kopra nah buat kopra itu memang dia pe proses itu <hesitation> agak lama trus memang butuh tenaga yang-yang butuh tenaga yang-yang banyak trus harus memang secara fisik juga harus dia mendukung karena dia pe proses bekeng kopra itu-itu harus kase bersih pohon-pohon kelapa so kase bersih abis trus dia pe daun daun tu harus kumpul jadi satu se bersih di bawa pohon kalapa trus dia pe buah yang masih di atas masih atas pohon tu harus tong nae kase jatuh kabawa trus dia so jatuh kabawa ini harus kumpul lagi satu satu tempat so dekat satu tampa begitu baru itu yang apa ambel goroba biasa sewa orang pe goroba untuk kumpul di para para nah so kumpul di para para satu-satu tampa begitu baru bala-bala pa dia setelah bala baru. <hesitation> Dong kore-kore itu bukang <hesitation> buka dia pe isi di dalam itu nah setelah itu baru <hesitation> tong mulai fufu nah setelah fufu itu baru tong isi di karung baru <hesitation> tong mulai jual nah itu dia pe yang biasa torang di sana itu masyarakat rata rata punya pendapatannya di situ selain di makanang juga yah bisa menunjang torang pe ekonomi di <hesitation> masyarakat di sana.